अगर आपते अपरा आंखां चेंदन भलि मिस्या ठिक ठाक। त अगर आप शाकाहारी छिन त विटामिन सी से भर्यूं खाणौं खावा, फल खावा, माल्टा खावा, किन्नू खावा, अंगूर खावा, नींबू खावा जेमा विटामिन सी छक्की ते रौंद..यमण्यें खावा। तनि आड़ू व्हंदन हमरा यो, लाल शिमला मिंर्च ह्वोंदि, टमाटर ह्वंद। त यूं चीजों ते खाला यि विटामिन सी से भरपूर चीज ह्वोंदिन, ज्वो आंखूं कि रौशनी बढ़ौंदिन। अगर आप मांसाहारी छिन त मछली खावा। मच्छा खावा..आंखा अपने आप मजबूत ह्वे जाला।